I masinina fanasana kapila draiky é itanao misy mitovitovy amign'ny konzelatera regny fogna ampidirina ogny misy etazy anaty akao é de alalahatra magnagn'igny akao de efa ka akao izy misy rano mitifitifitra ka akao izy avakeo izy avakeo misy raha manasanasa izy eka fa raha magnokotra magnagno agnigny izy efa madio itagnao miboka avy aka.